انا افضل الموسيقى العراقيي وبالضبط الموسيقى العراقيي الحزيني، لأن اغشع الموسيقى العراقيي تلامس مشاعرنا و واقعنا اللي نعيشو ابلدنا العراق الحبيب ، واحس ا كل غناي اسمعها هي تمثل قصة